Este val na ra diferencias xthen becw cun bich, este bueno ra becw obviamente rdux rama, ra bich ah, xini lany run rama, runrama maullar rniraba, run rama ronronear xilany, zega xilany valna za gininu ra becw rawgya rama, ra bich rtixug rama pues ra ni ga este pelaje xthen rama <hesitation> ni, tamaño nú vez ra diag r ama ná ra dientes xthen rama bueno zega ah ra xila ni ra pues obviamente xilan rlërama nía zacka.